I fihogo io zany da mana nify misarasaraky. I nify misarasaraky igny amin'izay no ampiasay handalo amin'ny volo ka manisy sy mamaha azy mba holamigny sy voarindra kokoa.